Burani dugong marabao de hako lungo da bagi, kom da bagi, to hakil nandi awadong kontrol magi di awadong te kwaidi. E non non.